الكرهبه فيها العجالي، فيها ال- <hesitation> مرآة الرؤية الخلفية، فيها <hesitation> المقود، فيها الكراسي، فيها المحرك، فيها صندوق الأمتعة من التالي، فيها <hesitation> شنوا آخر، فيها الشبابك، البلاره، <hesitation> شنوا آخر، <hesitation> الفرامل، ثما دواسة السرعة ثما حزام الأمان.